ta kwin lin jero ti nwa diɓo ɓurak bang yiɓe, daba nung ti nwa diɓo burak kaning dabale, kwin, rab, gbunung, net, nub, nashin, nare, natat, ninit, shub, ɗikwin, ɗirab, ɗigbunung, ɗinet, ɗinub <noise> ɗinashin, ɗinare, ɗinatat, ɗininit, fakwin, fakwinteekwin, fakwinteerab, fakwinteegbunung, fakwinteenet, fakwinteenub, fakwinteenashin, fakwinteenare, fakwinteenatad, fakwinteeninit farab, farab, farabtee teekwin, farabteerab. farab te tegbunung, farabteenub net, farabteenub, farabteenashin, farabtee teenare, farabteenatad, farabteeninit, farabteeshub farabteeshub Niii farabteeshub, farab farabteeshubdikwin, farabteeshubdirab, farabteeshubdigbunung, farabteeshubdinet, farabteeshubdinub. farabteeshubdinashin, farabteeshubdinare, farabteeshubdinatad, farabteeshubdi, farabteeshubdininit. fagbunung, fagbunungteekwin, fagbunungteerab, fagbunungteenet gbunung, fagbunungteened, fagbunungteenub, fagbunungteenashin, fagbunungteenare, fagbunungteenatad, fagbunungteeninit, faa faa ned n fa fagbunungtishub, fagbunungtishubtikwin, fagbunungtishubtirab, fagbunungtishubtigbunung, fagbunungtishubtined, fagbunungtishubtinub, fagbunungtishubtinashin, fagbunungtishubtinare, fagbunungtishubtinatad, fagbunungtishubtininit, faned, fanedtekwin faned fanedtekwin, fanedteerab Fanedteegbunung, fanedteened, fanedteenub, fanedteenashin, fanedteenare, fanedteenatad, fanedteeninit, fanedtishub, faned fanedtishubteekwin, fanedtishubrab, fanedtishubgbunung, fanedtishub fanedtishubned, fanedtishubnub, fanedtishub fanedtishubnashin. fanedtishubnare, fanedtishubnatad, fanedtishubninit, fanub, faa- fanub, liikwin, liikwintikwin, liikwintirab, liikwintigbunung, liikwintined, liikwintinub, liikwintina tinashin, liikwintinare, liikwinti tinatad, liikwinti tininit, lii- liirab, liirabtikwin, liirabtirab, liirabtigbunung, liirabtined, liirabtinub Liirabtinashin, liirabtinare liirabti liirabtinare, liirabtinatad, liirabtininit, lii- liigbunung, liigbunungtikwin, liigbunungtirab, liigbunungtined, liigbunungtinare, tii- tinub, liigbunungtinashin, liigbunungtinare, liigbunungtinatad, liigbunungtininit, liinub, liinubtikwin, liinubtirab, liinubtigbunung, liinubti tined, liinubtinub, liinubtinashin, liinubtinare, liinubtinatad, liinubtininit, liinashin, liinashinti tinare tikwin, liinashintirab.